Gya kɚnda o ɗa mɚnakɚu biya mar ndu o ɗa manakeu ma ndu a ɗa na ɗana duna hakilu aku mai nyi ana gya nyi menakeu gaga ɗa ngama a nde da njo fala kɚra dehekura men kwa ngalɚ mɚsɗakɚu nɚ wa ndu na na hakilu manakɚu mada aman cho nau chon a choc ho nau ɚtɚ choc ho nau nyiɗa te nji bewa laku pampam cho nau vala nji tewa laku pam pamu cho nau lɚlɚbti nyi sɚ nɚ nji tɚwa laku pam pamu ngama mir nyi ɚnda cha manakeu na cha gwa ati na. a ma. a naa kwa iya ya ɗa menakeu gya menakeu menakeu cha menakeu wi na hi guilishoa ina shili ka mir tler na ma cha hakilu manakeu ana gya mɚnake cha hi ma. a hyo nda lɚlɚbtɚ sɚ wi nɚ nɚ har hya shili mɚr nɚea ta nɚ hɚ kuraka ea ka ga nja ɓwanya kɚrewa gya mɚnakɚu naa mɚnakɚu naa mɚnakɚu cha sosai ngama o hɚtɚ ndu a nyi ta nda ma ada ka zɚndi yatiwa kwa hɚtɚ sɚlir ndu mada vi mani ka gwa kwa ma ndu na gya mɚnɚkɚu zereyi ma cho ɗa monake na cha nge o mellum ma a njo na zɚr wani njo hɚtɚ nyi ma’a seli aku gya manakeu delie ndu n na gya enakeu hɚsɚli tsa cha mada amani dɚhɚ nde na o mallua njo fal tlem nyi njo hɚtɚ mi sɚli kuma njo ne nyi nwi an ndu kura cha dele zar na menakɚu ma. a njir gyawa ma njir mullar ngha kwa nyidaɚtɚ ngha na hesdi Dɚhɚ sɚ njo i, kuma ka ga sɚ ɗa manakɚu kɚl nda shil do ka ngama mɚ dɚgɚ gya menakeu nge a gwa ati gya menakeu kwa mai na ndu biya ma daɗɚ gya menakɚu kwa kuti nyi se me nakeu ane ndeu gya menokeu ma’a ko nau ɗa lehe dȝar ndeu ko dekete nyi bwanya hello ngama macha nengh na dufu da menakeu ya o gya nghe da menakeu wa ako nau dekte nyi bwanya heyl ne ndu wa ana gya menakeu nda ko nau valo ndu ko nau ga ndu ko tsiyi mada. a guilishaa nan sakan enga ko wi ne guilisha a swati na tsu guilisha a do gate bwa nya ndu wa amma makeu na gya monakeu gya mɚnakeu ko nau ga nda ngama mie cho lɚlɚɓa ko kwa gate cha ma njo ɓwanya kera ka ko kuwa laa cha nenghe na gya nda manal eu kua zendi cha senda tɚ tɚ keraka dai dai ma ka ganyi a zendte cha ada se dimi ko shi par ny wa amma ko shi par nyi sɚ manakeu gama nake ma ko ika cha ɗa wi da teke nda gya menakeu manakeu cha sosai su kwa shil na nyi su ma varyi zara da menakeu na ne mada o mɚllum kwa nda ɗa a sanaɗin gya menakeu nyi nda mo. a mellum kinda kwa uya hiseli ngama njo na zer wani nga hyaati ku mellum nda kaza cha ana se menak eu ndu menakeu ko uya papa a kuri nda ada ker njir ya nge maa akwa ne nge wa amma vanyi ndu biya tanyi ana gya menakeu na a tekere cho nar aghe ga hyella tsakte gha. Lza hyella ɓuɗe nge laku nga ma gya manak eu ja diga ate dunera ne ko nghea uya pa pwake kura cha gubu ma a mɚno seke ne hyel nge o shili na cha gwa ate na’o gya manakeu menakeu cha sosai ka ngama mie kwa ɗa ma’a wi mallum makaranta nga nda ko dekte nyi se menakeu ane nji njo lɚlɚbtɚ se dang tsaka njo uya mba ya huɗu dang tsaka kuma gya menakeu ker ka ɗa na mba hudu ana mba hudu kustang ko mɚrte kuma gya menakeu ja oi nji nda ya agha menakeu nda na cha nge njo nela na se nge za ya o mashi ngani ma meno la gya dimi ada njo ɗinga fal zer nda na dimi kur wa amma zer menakeu har njo da mer kwatanci na cha gwa ati enya njo na ma mi na ya guilisha’a kumu bishara lelebtemin ti ne cewa mena deketenyi menakekur ane guilishaa ngamana da deke dimikur ne mi wa ngama ma zer na ɗa na dimikuru shir kuzhi cha ane njir ya yi amma menakuru har ma a nak nder ya yi ko he kɚre ngha aku dufu ka hida shi menakeu a nau biya dȝake wi nge nge nga naya na a yo i gya menakeu sosai nge ma ko shilna gya jam o pama nde kuan yi kwa shili nyida o pama nde na vanyi ker mak gya menakeu nga ko nau vala kuvangha kuvanghe maa o nau vala ngha gya mena keu ko nau gya menakeu ko nau biyanna ana si do ko gwa’a ngama mie o gya menakeu hello buɗe laku ne ngha ko nau zendi seida mo a nda dama’a ada na nda uya zawal wa. Amma mya, ma ngya mɚnakɚ da njo nɚnghɚ jiri kakatɚ ual- ualu ka ga ka zando maa vanya sɚu ko njo yinakɚ tɚ vanya mbwa har ma’a ko uya hea ndiya matsa wi vinda tɚkɚti ngama mea, njo hɚtɚ nghɚ sɚli o na ai tunya mɚnɚkɚcho, hali tunya mɚnakɚcha, tunya o mɚrsɚ mɚnakɚn mada so shilo mɚlɚm njo na ya wangɚ. mɚno uya ja o gɚzɚya mɚn chulsɚ wi nɚnna o mɚlɚmaz kɚr njo naya nja nga tunya. Ngya mɚnakɚ nga a gwaati, ana sɚsɚ uti mɚnakɚu, halinyi mɚnakɚu. ka nja naya wangɚ njo ninyi jiri ja o mɚlɚm na o nau mɚntɚsɚ win kɚr njo na tunya nga so naya naa o iya ngya mɚnakɚ ual- ualu sosai, ngama kwa ninyi sɚli nɚ ndɚu, kwo gwaatɚ maa sakanga macha namɚn njir pɚ bwanya hyelna mɚno nau bɚzɚ mafakɚ hyellu ato ngya mɚnakɚu, yo mɚnakɚ cha ka ga nda dlɚdlɚbti ngama hɚɗɚkɚr sɚndo yi namɚn dea hyel nga hɚɗɚkɚr sɚndo gwaati mɚno nau ngya jam ku dunyanɚ nga paakɚ na ngya mɚnakɚwa ako uya bazii ɚnya nda hyo nau ai mɚnaka wa paakɚ na ngya mɚnakɚ wa ko nau dlɚdlɚbtɚnyi sɚ nɚ ndɚ ɚnya nda hyo nau ngya mɚnakɚ wa paakɚ na ngya mɚnakɚ wa ako nau batlɚtɚsɚ duru nda nakɚnɚngha koɗa wi alanya nji wa da shike nji moa ngyatɚ mɚnakɚu ga dlɚdlɚbtɚnyi gɚmakɚ nɚnji namɚn iyaye sakan tsuja ɚngwa mɚna ɗa mɚnakɚu, mɚna dlɚdlɚbtɚnyi sɚmakɚ nɚ ndɚu dɚhɚ ama nda mɚnakɚu ana ada nda mɚnakɚu mun batlɚɚ ngulishaa kɚmɚn nda ɗa mɚnakɚu ato dɚkɚtɚnda sɚnda inji chul duniya nɚ abiya ɚnya, sɚinda ndo biya gwe kwa ɚngwa nda da dobɚ ka bazhi ɗimi wa. Amma dɚhɚ mada zɚro mai ketɚ mbwa ingɚ ndo ki dlɚdlɚɓɚ nga, mɚn nɚnda, mɚn nɚnda bwanya aka ngwa nda da ki dabɚkɚr ka bazhi ɗimi wa nda ɗa mɚnakɚu o sɚ mɚnakɚu, hyelo nɚunanda bada o dlɚdlɚbɚ kɚnda dɚhɚ bada vir tlɚr ɚnya, dɚhɚ tlɚr nda ndo mɚra tlakɚnyi cha mɚr thɚr mɚnakɚu aka tlɚr mɚnakɚ bada ka da ngyar vinda njo da na bijinda wane ongya tanɚ nani, cha mɚrsɚ mɚnakɚu, adacha mɚr sɚɗimi nɚkɚmɚnnɚ wo amma sɚ ɗimi njo da na mbɚdɚtɚmɚn tsa wane aka chul sɚɗimi nda cha mɚra ngya mɚnakɚu kwar ngyar ma’a tarihi hinghɚ ualu nda a nji do farnakɚ wa njo da chimɚnghɚ ma’a chimɚngha, njo na macha wane tanɚ nani a sɚkɚmɚnnɚ do nda sɚwa ɚnɚ wa macha wane tanɚ nani batlɚtɚmɚn tɚcha sɚina ama ɗa wane zɚma nacha na gwaati sa sɚwa ɚna? Nachangɚ ja ngya mɚmakɚ kwa batlɚtɚ sɚnda a sɚwa ngye mɚnakɚu kwa hɚtɚnyi sɚli anɚ njir mɚlɚm ngya mɚnakɚu kwa hɚtɚnyi sɚli maa anɚ nji kɚhi ko ngyari tarihi mɚnakɚu behi nda njo da chuna ka zɚrnahɚ ma’a ma a yetɚ vangya bwa njoo na zɚrwanga? Ai zɚr wane nga kai, ai macha zɚr wane ngɚ ai za macha nacha hɚtɚ hali adanyi ko hali amanyi, mɚnakɚu hali mɚnakɚ nda ka hyatɚni ma’a kɚl o shilna sɚ mɚnakɚu anɚ nɚnghna ngulisha’a, o shilna nɚnghna sɚmɚnakɚu anɚ dangi amma ma a nda ɗa a ngya mɚnakɚnga a sɚ mɚnakɚ da biya wa eo na amma wane ja ada, ada ɗa wi achanga o nda yiya zɚr wi nɚnnɚwa don ɚnga yo i ngya mɚnakɚ na’a. Aka sɚ mɚnakɚu cho cigaba daga tana har bijinda hyellu o nda shili hɚtɚmɚnti sɚmɚnakɚ tanyi mɚno kina ngya mɚno mɚra ngya mɚnak mɚnakcha yo i na’a kɚi ngya mɚnakɚ so ɚnɚ mahii sakana muna kina ɗa mɚnakɚu o ki shili kɚmɚnu ngama o sɚmɚnakɚ ndo mɚno mɚrnɚ shikkɚmɚnu ngulishaa kɚmɚn ndo dlɚdlɚbti ya sɚnda kala ndo i nga, wingɚ nja na a wu ɗimi do yiya ngulishao mɚn mɚsɚɗakɚwa ya a wu mɚ mɚsɚdakɚ do yiya ngulishaa ɗimi wa. Atsamɚn, atsa namungɚ ai, ka ada na ama sɚ ɗimi o hyaati, ya tsa ka namɚn ka ado na ama sɚmɚnako hyati a tati ɚnya ja bwanyo hyel mɚdɚndatɚ kɚramɚnɚu, ɚnda nɚmɚn ka ada na ama tunda shike atsa namɚngɚ ngulishao dlɚ ɚlɚ bɚ sɚ mɚnakɚnga mɚn mɚr sɚmɚnakau aka ngulishaa hɚmɚn man nda nda shilda mɚnnkdu manda ɗa mɚnakɚu bakida kɚmɚn nga, ngama nanda ingɚ wu nda mɚna chiya mɚno nda sɚmo dzanda winɚ mɚna yanda no, namɚnda a yanda muna nɚnda bɚrsuma ma zɚra ɗa mɚnakɚ ɚnya nachanɚ nda sha tsu ndo nɚmɚn sɚrɚum tsu winda mɚna ɗaka nɚnda. Aka ngya mɚnakɚu mɚnakɚ cha wu yayanga kɚr nja pɚndzɚnyi biti kofun mɚno nda la wua o hea ɚngɚ mɚno ɗa ka ngu.